अमेरिका के काफी अच्छी संस्कृति आ। जो कि भारत से काफी अलग आ। जस अमें होली मनौं। ता से क्रिसमस मनौं।